Ni ga roxin amun an kana piat aze amun <hesitation> amun fandas amun fanalak sinamun nana saraga si papa saraga ka vaaras mase <hesitation> nandi vakdul kawit madi doxo marazart la biru mum ka gat amun saan ka baalas maa gana piaat adu kawit madi behzarang doxo marazart madi izi lawalan marazart sait maa kawit madi izi varaxai kuna kana roxin a <hesitation> azaan la biruim mum madi izi lawalau mase ma araan ga mamat nana saraga ka azei nia adu <hesitation> gu lapuk guna mas <hesitation> fezaring doxo aring amun amun cousin sunum tuwa gu wokim farawak guna mas doxo zinada. Maa nixo ga naxam maa ga fazarang doxo xunig faan? Ga namin adu mum madi iziar a madi madi family madi zi tuwa madi vaarop la biru zimum or madi mangat lar biru zimun nanga madina mas izi doxo ga soxot gana izi <hesitation> ni ga soxot gana baalas <hesitation> aravin ka roxin amun saan ka roxin a businis dox avang businis gai izi pana gai soxot kana lapuk gana roxin a office saraga nanga ma ga roxin amun saak di wok saraga ga waal nanda ma ga roxin a muus ma ga ka kawas farawuk pana oh muus gai idraivim a muss saraca varawuk go roxin a vaal saraga a vaal saraga kana mas lapuk mase. A vaal lapuk. Kuna ni farang amun nalak surugu nana surugu papa surugu madina izi lamaskana avaal angkanan. Maah niis ka soxot kana wut tain ni ka roxing a popsina kana wut ma kana wut izi ma businis angkare surugu ga soxot araan ka lapuk amun saak la zaa bina zait dinaah businis angkana ma dina rexas pana on a businis sina ravin xa balas lapuk mase xo. Kana ma puutla <hesitation> a wokang saraga ma jananamang saraga la bina saraga mase. Maah soxot amun saak dina wut madina nanam mase la wokang saraga. Tuwa dina wehziring faarawuk pana wokang saraga maah di tamai fanawuk di wokang farawuk amun kainkain amun saan faakdaal ma amun saan angkanantuwa dina wehziring farawuk dina mas put ma di piat oh nugu doxo mase man amun saan akere di wut tatangan maah di wut di tatagan Kawit gu mangating amun saak angakanan gu izi doxo ma kawit gu nanaam farawaak gu wokang farawaak amun saan. Na izi ga izi xo ma anan nalak ia xo ka wut wut ko ma kapiat naiya nu vaar maan naiya zina ka piat ni kare maa piat maa ga simbong simbong sin nana surugu kawit ga ra ain nana surugu ma ka piaat oh nana sunum ka wan fanong ka wan ko maa kaa iayako xa mat or kasa ma kawit nanaaf gana ra ain nan ko. Ma ka tok ka doxo mase guna mas wut ko ma dina ra ain nu maa dina wizik nu wan sin tete sunum